إذا خيروني بين القدرة بين أنني نهدر مع الماضي و لا نهدر مع المستقبل، أنا نخيّر أنني نهدر مع المستقبل، لأن الماضي راح و ماحش يـ ، ماح يتبدل فيه والو. لكن المستقبل <hesitation> نقـ يقد يأ يأثرلي على الـ الحاضر نتاعي. يعني، إذا قدرت نـ نشوف نهدر مع المستقبل و نعرف واش راح يجي، <hesitation> نقد نبدل قراراتي في الـ الحاضر.